أنا اغشعو مهم ، لانو الطفل لازم يكون عندو المام بتاريخو ، والتعلم في الصغر كالنقش على الحجر مثل مايقولون - فيترسخ بعقلو التاريخ والادب والشعر هذا كلش مهم